أكيد أكيد باش نولي عالم مشهور، العلم والفن صحيح الزوز ينفعو الأمه خلينا نبدو متافقين أن العلم ديما أحسن من الفن، العلم هو اللي يخلينا نعيشو، الفن تحسو متاع تفرهيد برك، ينجم ينمي الأحاسيس متاع العباد الكل أما يتقارنش بالعلم، توا كيما واحد ختارع الدوا مثلا يشفي بيه عبد كيما واحد خترع لحن.